Kõlar tege hellü niimuudu, et sinnäq <hesitation> juhitas eelektri sisse <hesitation> teedäq sagõhuisiga, ja sis tuu pand <hesitation> kõlari vibriirmä, miä sis tege hellü. Ja kõlari kujo võimõndas tuud hellü.